ଅପନା ଅଥେ ମେକ୍ସୀକ ଵରେ କୀପରୀ ଆପେ ପାନୀ ପାଗ ରହୀ ଥାଏ। ତା ଵିଶର ଇଚୀ ବତନା ଦୁ। ଠେ ମେକ୍ସୀକ ଵରେ ପାନୀ ପାଗ ଵିଶର ଏ ପଚଡା ଜାଈଚୀ, ପ୍ରସ୍ଟନାଡୀ ସଂକ୍ଖିପ୍ଟା ଉଠେ। ମେକ୍ସୀକ ଵରେ ପାନୀ ପାଗ ମାର ବଦଲାଈ କୀ ବଦଲନୀ। ତା ଵିଶର ଏ ପଚଡା ଜାଈଚୀ, ମେକ୍ସୀକ ଵରେ ପାନୀ ପାଦ ମାର ବଦଲାଈ କୀ ବଦଲନୀ। <hesitation> ମେକ୍ସୀକ ଵରେ ପାନୀ ପାଦ ମାର ବଦଲାଈ କୀ ବଦଲନୀ। ବ୍ରା। ଜିଲ ଦିସ୍ସା ତୋଲେ ଅଟ। ଉପସ୍ତିତ ଅଟ। ଏବାଁ ଏଠୀଜାର ପାନୀ ପାଗ ମେଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହ। ଯହାଁ ଅମରିକ ଉପମା, ଦକ୍ଷିନ ଅମରିକ ଉପମା ଦୁଈ ପର ଅବସ୍ତିତ ଆଠେ।